أكيد المكونات الرئيسية للسيارة تشمل محرك اللي يعطي الجوة، بعد فيه نظام نجل الحركة يساعدك في تغيير السرعة، بعد عندنا الهيكل وهو اللي يحمل الركاب، وطبعا نظام الفرامل مهم لسلامة القيادة، وأخيرا فيه العجلات يعني تساعد السيارة إنها تتحرك، فهذي هي الأساسيات اللي تكون موجودة بأي سيارة أيا كانت، وأيا كانت موجودة بأي بلد يعني.